أكيد التعليم مهم جدًا للمجتمع لأنه بيساهم من تطوير الأفراد ويزيد من مستوى الوعي والمعرفة والثقافة من خلال التعليم يحصل الناس على مهارات تفيدهم في حياتهم الشخصية والمهنية مما يعزز من أستقرار المجتمع وتقدمه التعليم يساعد من بناء قوة عاملة جادرة على مواجهة تعدي- تحديات الاقتصادية والأجتماعية.